قت فراغي بقضيه علي السوشيال ميديا أقعد اقلب علي اليوتيوب و الانستجرام المواقع دياتي، بعرف من خلالها الاخبار بتاعت العالمو بشوف الحجات الي أنا بتابعها بسمعها لما أبقي رايقه بقعد اقري شوية ، لاني بحب القرايه بردوا بس في الغالب في الغالب بيروح وقت فراغي في السوشيال ميديا يعني